Bambanchir, aa, kataiyir amdara nga mir eva piyu, isa taka washa imi idi mikava soɗa ka liptin, kankaladar gade gade gaskiya. Yandara ka wastha ta midi salakan amdara ngan, jata yard aka mwa wa. Kuma ka mi kur kag jauda kana ka wastha imi ta mird sagan, amdaɗra ngan ada mirdi wa don wastha imi yan jada, jadi kana saga gan mi mirda kwa anfa chuchechinɗa ka kuma ta mwa ari illa damuwa la, a ijawai ko salaka, jada jadawa. Daka iri yandara iyamur are majara mwa ta ɗafa, iri ahwamur are, amta ta ɗata abiya, iri a tayimra kuɗa ariya kwa, amta ta ɗafa abiya, a’u a anda salaka. Wasde imi jada iya dida kaja tara aviyan kajara hau chan. Jada wula san munza, sara ɗai kana ta kan janjam, lada jadi wa. Jada jadi kana a’u gan mi jigwar kwa a’a ta mirda ri illa, ta nai jau ka salaka ja da jadi wa. Amma dai amdora ngan, kaja wula dai ma ja jadi. Yau wasthan, nankalan ada dira kana saga gan ta mirda lan ill kuma mig nuba sagana ko da dai ma kalla dai kaja smimdi kaya ta liga labar kamda jadi mi kaja nu mi ko salaka yaya labar laka jada iya nuba, jan jada jadi maja nuba kwa ta mwa problem…

Gada iya zulain ka nu a’a a bwara kaidi sa’in salaka wa sa. Dayi gada iya huyar tara <hesitation> gala tara gam chin ko salaka amma wastha imi, ma amdara nga ma nu kana jada nungan gar ta tara avi, ko salaka kwa, ba yanda kig ta mwa ga fahindani sai da lalle amdan hankalan jugar da la wakwa makana har amdar eva piguan a ui mwa lan gida iya zoliyaban ta iri laku gan wa. Ka kur wastha imi nan, jan ja wul duk sara kig gilaka kwa ɗaini ndan kamta mwa. Amma amdara nga muddin kig mwa niyar mwa san, ta yanaying jada iya gane du ko bah aka fa saga ɗainya ta nuti ni sara kaja bara kaja mwa aria di bay a ui mwa ra yen dara had ui ga ui hauni akwa lacuna ka ga bara wa, sai yandara, sai ga dabari ma dai. Ga dabari san ma gaba ɗaya makana ja nache alak kana mbu kwa. Amma wastha dainya, jada iya ngadi labar laka ɗai saka sa kataya mwiga taka nuwiga kamadar iya are ta njai kajar samana takira babadar… Ma ngadi labaran kw aka baban sa kwa, jada sa kaja mwa samana dan adan. Ja ye jada jadi kana labar dan ma mba kwa ta mwa problem. Ko ta mwa masala aivi nda wa dayi jada nuba. Dayi iri nega sagan jadi kamda nu kana wastha kuran, dayi iri madman ta nu iri labar la adi wastha kana sibana a kayayagar ye kaya shifir. Mh, takurta ta sin ta problem a katayaga taka amdara kagara njai uwam ko salawa. Don ada sir miga ka wastha ta ka ɗuwar wa, sai dai jada rechin san a kir. Ma sara ta chutarni jada jadi kana sagan fa maya kaidi kwa, muddin mag vi hankal kwa duk sara kamda ɗi a kasu ku sira dar ma kamta mwa amfami takan kwa…